Nananga tamboho lehibe andreo ta Chine tagny. Io moa zany da tsy ino fa mba hiarovandreo amin'ny fanafiha. Io koa anisan'ny tsangam-bato lehibe indrindra maneran-tany. Tamin'ny taona sivy amby efapolo sy sivanjato sy arivo ô da nisy revôlisiôna ta Chine tany izay nanangana ny repoblika nentim-bahoaka Chine.